زمزمه کوونکي غږونه هر غږ کېدای شي. انسانان هم زمزمه کوي. مرغان هم زمزمه کوي. اوبه هم غږونه زمزمه کوي او داسې نور. طبیعت د موسیقۍ ډېر ډولونه زمزمه کوي. دا یو الهي هنر دی. زه د سندرو له زمزمه کولو ډېر خوند اخلم. زه خپله کله کله له ځان سره زمزمه کوم. د انسان وجود کله کله د سکون په موخه نرمې موسیقۍ ته اړتیا لري.